Sacciu ca ci sunnu tanti pisci e autri armali marini chi cancianu culuri pi nun farisi truvari di li pridaturi, o pirchì sunnu iddi stissi pridaturi e s’ammuccianu pi nun farisi vidiri. Mi pari ca lu purpu è bravu a canciari culuri. Nun sacciu comu ci arrinescinu, nun sugnu espertu e nun sacciu spiegari chiddu ca pi mia è un miraculu di la natura.